No sicürament perché al e 'na coza ch'a m'tira propi nen e, sai nen, mi preferisu fe d'auti viagi, ma propi viagé ën lë spazio, ma anche perché sai nen coza pödrìa vëddi, comuncue a m'pias nen, propi assolutamente a m'pias nen